﻿Nimugamba ndiyo ningenda, kangambe mukyaaro <hesitation> nyineyo obugenyi, nsobola kumara ebiro nkabisatu rundi bina ntaroho, naaba ninkusaba obundaaba ntaroho, orore embwa yange, nyineyo emere munju, erya saaha nimugambira esaaha ezi erikuriiramu emere, erya saaha isatu rundi saaha ibiri, obundaaba ntaroho buri saaha ibiri ogiteereho emere erye, then <hesitation> ogitwaarege aheeru etamburemu.